Ayeforo anaa awadeɛ yɛ adeɛ ɛyɛ animuoyam hyɛ ma dasani biara. Sɛ ɔbaa o, sɛ bɛɛma o, wo ware a ɛyɛ animuoyam hyɛ kese paa ma wo. Na me ankasa m'awadeɛ anaa sɛ m'ayeforo mu no, mempɛ deɛ ɛyɛ ka bɔ pii. Na afei yɛbɛkɔ akɔfa ka bi abɛto yɛn ho so. Ɔno nti yɛbɛyɛ no ketewaa bi kamakama na afei ayɛ anika. Deɛ ɛdi kan no, yɛbɛyɛ no wɔ asɔredan mu. Na asɔfoɔ ɛne Nyame nipa de wɔn nsa agu yɛn so. Saa na yɛbɛto nsa aferɛ adɔfoɔ ɛne abusuafoɔ na afei wabɛgya yɛn, abɛtaa awareɛ no akyi. Afei yɛn ntaade hyɛ mu no, ɛnyɛ ntaadeɛ ne boɔ ɛden pii. Yɛn ankasa y'amammerɛ mu ne ntaadeɛ yɛpam a ne boɔ ɛwɔ fam no bi na awarefoɔ no yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛhyɛ. Afei, adɔfoɔ a bɛba bɛagya yɛn ne abusuafoɔ no nyinaa nso, yɛwie a, adɔkɔdɔkɔ deɛ ɛne nnuane kakra wɔ ho a yɛde bɛma bɛ. Na afei wɔn nso wɔde adwodwo wɔn kɔm ano. Saa na ɛyɛ nkaeɛ adeɛ nti, yɛbɛtwitwa 'picture' kakra. Na afei yɛayɛ 'video' a yɛde bɛto hɔ ama dakye, na berɛ biara no yɛde akaeɛ sɛ yɛyɛ awarefoɔ.